Ny fomba fampiasà sarintany hivezivezea amy toera raiky. Alà raha iny, velary na voha, la eo amizay fa misy anara toera gn'eo, toera raiky, da fa misy lala eo araha, fa misy tsipitsipiky rey zay eo, regny avao gn'araha, le fa misy metatsy io elanela toera regny hoe zao <hesitation> zao zao zao zao lera ni- niavia amy tiky any na zao lera niavia amy tiky any. Da afaky manaraky iny avao, arahanao avao ze lala misy ao la tsy trobo iha.